hér í Listasafni Árnesinga í Hveragerði er myndlist skúlptúrar og kvikmyndagerð notuð til þess að sviðsetja líf eins manns og rýmin í kringum hann myndlistarmaðurinn Ólafur Sveinn Gíslason sýnir um þessar mundir innsetninguna huglæg rými sem er afrakstur rannsóknar á einum manni sveitamanninum Sigurði Guðmundssyni á Sviðugörðum bækurnar voru bara inni hjá mér til fóta við rúmið ég var hreinlega í vandræðum með bækurnar mínar þær urðu það margar að ég var hreinlega kominn í þrot ég fer í sveit eða flyt í sveit og byggi mér vinnustofu í Flóanum ég reyndar tengist þessum stað bæði fjölskylduböndum og svo honum ég var í sveit hjá foreldrum hans ég hafði miklu meiri áhuga á að varðveita gamla hluti en pabbi hafði hann hafði engan áhuga á því og þegar ég fer að búa þarna þá svona fæ ég áhuga á ýmsum viðhorfum sem hann býr yfir sem að ég fer svona að að pæla í og bið hann að eða fæ leyfi hjá honum að og segi honum frá

þessari hugmynd að búa til svona projekt ég vildi fara dýpra í þetta á sýningunni er kvikmyndum varpað upp á sex mismunandi fleti er einnig vel stutt af öðrum sem Ólafur vinnur úr lífi Sigurðar ég myndi segja að þetta séu svona alla vega hér svona í svona í aðferðinni vinnuaðferðin er svona fjórskipt þetta eru kvikmyndir það er eitt og svo er er ég með þessar byggingar svo eru það þessar vatnslitamyndir sem eru mjög mikilvægar það er eitthvað svona sem ég hef unnið með mjög lengi bara síðan ég var unglingur alla vega sjálfsagt lengur en það er eitthvað sem

ég geri markvisst sem svona einhvern kjarna í minni vinnu og svo eru

byggingar sem

svona ákveðin

eru svona það er eitthvað sem

heima hjá honum líka og kannski einhvers konar hlutföll og þess háttar þau skala þetta er svona skali sem sem er á milli þessa safns og í raun hans rýma þau brúa þetta bil í raun ég varð einu sinni fyrir því að ég meiddi mig á löpp í vinnunni ég þurfti að vera heima og las alveg hreint

ósköp og mér til óbóta ég var orðinn leiður á því þetta er ekki heimildamynd ég er ekki að sem miðlar einhverju ástandi þannig að það er alltaf þannig séð er þetta skáldskapur um þennan veruleika

augu og bragðlauka gesta Hönnunarsafns Íslands um helgina þar komu saman

og andefni og kökur hannaðar í þeirra mynd svo vart mátti á milli sjá við erum að bjóða til

þar sem fólk getur séð

af bollunum sem við erum búin

fólk getur borðað kökurnar sem líkjast

þrívíða prentun á

prenta

sýningin er raunverulega innblásin af okkar sem er í rauninni

hvernig við kynnumst og gerðum við svona symbolískt mynstraðan textíl sem var ofinn fyrir okkur sem endurspeglar okkar sögu á

og út úr því tókum við hluti sem okkur fannst

gæti verið gaman að búa til okkar tvist á til dæmis kaffibolla því við erum mikið

okkur langaði að búa til kaffibolla okkur langaði dálítið mikið að gera bara gamaldags kaffiboð eins og amma hefði boðið okkur í á laugardegi ekkert áfengi ekkert rugl bara kaffi og kaka hönnunardúettinn vann viðburðinn í samstarfi við Áslaugu Snorradóttur útbjó síðan hinar nákvæmu eftirlíkingar af skúlptúrum í hönnuður og Baldur er myndlistar og og hvað geri ég við þetta hvað nota ég þetta í þannig að hérna erum við líka kannski að sýna